מ'פארט צו אפריקע וואלט איך גענומען זאכן מיך צו באשיצן פון די זון ווייל ס'זייער הייס דארטן, אויך מיך צו באשיצן פון די- די רעבעלן וואס זענען דארטן וואס האבן נישט ליב פרעמדע מענטשן און זיי קענען פארכאפן מענטשן, וואלט איך גענומען שוץ, א גארד. כ'וואלט גענומען וועש און עסן אין קעיס איך האב נישט ליב וואס זיי עסן דארטן און פארשטייט זיך א קעמערא צו קענען נעמען פיקטשערס.